نهار من نهرات ثما أميرة وهي دور في <hesitation> محيط متاع القصر اللي تسكن فيه، لقات خريطة غامضة في صندوق تحت حاجة خذات هذ كالخريطة ذيكا وبديت تقرا فيها وبدأت تبع وتمشي تمشي تمشي ويتبع في الخليط هذيكا دخلت في الغابة، ومن بعد خرجت من الغابة دخلت هكا البحر قدامها.